عشان انظم الكتب بحاول ارتبهم اول حاجة يحطوا تصنيفهم يعني هم تاريخ ولا روايات ولا هم مثلا تسلية ولا كوميديا وبعدها برتبهم من الحجم يعني من الاكبر بيكون جوا والاصغر في الحجم اللي بتكون برا وكمان بستخدم فواصل عشان يكون تسهل لعملية التخزين.